сыйлық алғанды кім ұнатпайды
біреуге тарту жасауға да асықпыз деген сөз
бірақ сыйлық сыйлағанда адамның беделі жақындығына қарай әртүрлі беріліп жатқаны жасырын емес
бұл дұрыс па бұрыс па бүгін анықтап көреміз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
жасұлан мырза сізден і бастасақ
і сіз ііі қандай сыйлық алғанды жақсы көресіз
енді мен өзім нақты осындай сыйлықты жақсы көремін деп айтпаймын әркім өзінің берген сыйлығына ала беремін
жиі аласыз ба жиі иә
ммм достарымнан көбінесе
сыйлық алған жақсы ма жақсы ммм
а өзіңіз ііі сыйлық беруге қалайсыз
иә ол сыйлық иә көп беремін сыйлық ммм сіз
енді таңдағанда оның көбінесе ол қалайтын нәрсені ііі бергенді ұнатамын да ммм
өзім былай жақсы жақсы танитын адамдарға көп беремін
и оларға мен жақсы танитын болғандықтан олардың не жақсы көретінін мен білемін ммм
сонда алдын ала біліп отырасыз иә оған не сыйлау керек не жетпейді екен оған
енді сұрайсыз ба әлде
жоқ сұрамаймын былай сыйлық болсын деп айтпай беремін ммм
а сіз сонда сыйлықты тек і мерекелерде ғана бересіз бе әлде жай күнде сыйлық тартасыз ба
жоқ ы мен наоборот жай күнде көп беремін мерекелік кештерде көп бере бермеймін ғой
неге енді білмеймін былай себепсіз сыйлық бергенді жақсы көреді екенсіз ғой себепсіз иә
жақын достарыңызға иә жақын достарыма ммм көбіне
бізде қазіргі уақытта міне еш себепсіз ешқандай мерекеге орай емес былай жай күні сыйлық тартатын адамдар бар ма басқа өзге студиямызда
шай ішуге шақырса құр қол бармайсың ғой әйтеуір сыйлығыңды көтеріп барасың
шай ішуге шақырса иә мхм
жолдастарымызға сонда құр қол бармайсың ғой әйтеуір апарасың ааа мөлдір сіз сіздер сіз де осылай себепсіз сыйлық беруге ііі әзірсіз иә
үйде отағасымен дос болып жүрген уақытта да мереке күндерді күтпейтінбіз
күтпейді ол сыйлық сыйлағанды жақсы көреді
және де сол мереке күндері және өзімнің туған күні болатын күні күтпеймін
себебі білемін ол күні сыйлық келмейтінін соған үйреніп қалдық
ал жай күндері ыыы сыйлық сыйлауға көбінесе ммм тырысады ыыы
жақсы кезде де көңіл күйіміз түсіп қалған уақытта да ыыы ммм сыйлықтар келіп тұрады
а сіз өзіңіз сыйлық беруге келген кезде былай таңдайсыз ба сол мереке болып ара қатынастарыңыз жақсы болсын десеңіз жаңа көбірек сыйлық сыйла дейді иә мхм
сол сияқты ыыы көбіне өзім негізі сол сыйлық алуға уақыт таппай қала беремін көп уақыт болмай қалады ыыы
негізі бірақ ы ақшалайдан гөрі сыйлықтай берген дұрыс екенін біле тұра уақыттың жетіспеушілік сол себептен ақшалай бере салатын да кезім болады ммм достарымызға туыстарымызға
базарлық деген нәрсе бар базарлық иә көбінесе бір сапарға шыққанда бір ұзақ сапардан келгенде өзі жақсы көретін тәуір көретін адамдарына бір бір сыйлық әкелетін әдет бар
оны қазір де көп адам жасайды ол нәрсені
нұржан мырза сіз де жаңа ііі мерекеге орай емес былай да жай күндері де сыйлық тартамын деп айттыңыз ыыы айтып өтсеңіз толығырақ нақты
ыыы ата анаммен тұрамын мен
ыыы сондықтан да шын ол кісілердің ыыы езуіне қандай да бір жылу ұялатуға тырысып жатамыз
ол не жаңағы ыыы ағаларымыз әпкелеріміз айтыватқан сыйлық сыйлау ол адамның бір біріне деген ыыы ыстық ықыласын ыыы бір біріне деген сүйіспеншілігін арттырады ғой
сондықтан да ең бірінші ііі бала ретінде мен ата анама жиі сыйлық жасап тұрамын ешқандай себепсіз
аптасына бір рет ол әдетке айналып қалған дәстүр
иә аптасына бір рет ол күн таңдамайды ол аптаның қай күні де болуы мүмкін
иә барып сыйлық жасап тұрамын иә
сонда аптасына бір рет і қандай заттар кәде сыйлар ма
иә қарапайым ғана ыыы бір әдемі гүлді көріп қалуым мүмкін көшеде кетіп баратырмын мысалға міндетті түрде сол гүл шоғын алып үйге алып бара саламын
ыыы келе жатқан кезде мен үнемі анам ұйықтамай күтіп отырады
қай уақытта болсын анам ұйқтамай күтіп отырады өйткені ыыы баламның қарны ашып қалды ау кез келген ана сондай ғой иә
ыыы қай уақытта келсем де енді өнер адамы болғаннан кейін анда мұнда жүреміз түнделетіп келіп жатамыз сол кезде анам көз ілмей күтіп отыратынын білеміз
сол кезде кіріп қалған кезде баласы гүлмен кірген кездегі анамның шаттығы білмеймін мен үшін ол ерекше
ең үлкен бақыттардың бірі сол шығар иә
енді студияға жалпы сұрақ ыыы гүл деген жалпы сыйлық ретінде саналады ма гүл деген сыйлық па
мен өзім гүлді сыйлық ретінде санамаймын ол енді ы былай ы тек қана туған күнде ғана беретіндей емес те былай қарасаң оның көп нұсқалары бар сияқты гүл гүлді мен сыйлық деп есептер едім
или ол қурап қалады жаңағы лақтырып тастайсың қоқысқа мен гүл сыйлаймын мына қыз жақсы әңгіме айтыватыр да
иә мен мынау кәдімгі кесілген гүл жаңағы дүкенінен алған ол жерден ондай емес кәдімгі егіліп өсіріп ертең қурап қалады
мен негізі көбінесе сондай туған күндер болсын той нелерге сондай гүлді сыйлағанды жақсы көремін
деген нәрсе бұның мағынасы өте терең
сыйлықтың үлкен кішілігінде шек жоқ нәрсе
қазақ астындағы атын түсіп беріп жатады
берсең аласың ексең орасың дейді
сыйлықтың мағынасы өте күшті
өйткені беретін адамға бере аласыз сыйлықты
мына кімнің айтып отырғаны гүлдің өзі анасын қуанту үшін аттан да жоғары тұр деп ойлаймыз
өйткені ананың көңілін табу өте қиын нәрсе
сол бір гүлді әкеліп ыржиып құрметтеудің өзі астына бір атты мінгізіп тастады
ол өсіп тұрсын өспей тұрсын ананың көңілін тапқан деп есептейміз
ол сыйлық деген нәрсе келсе келмесе екінің біріне бере берілмейді
сыйлықтың кәдесі де ауыр
жолы да үлкен жақсы өте жақсы нәрсе
берекелікке жақсылыққа оның ақшамен гүлмен жанды нәрсемен астыңдағы машинаны бересің сыйлыққа
бұл адам мен адамның арасындағы қатынасын нығайтатын берік ете түсетін нәрсе ғой
қазақта сөз бар берген жомарт емес алған жомарт деп дұрыс
сыйлықты алған адам ол сол адамға бір қарыздар сияқты сезініп жүреді
ол адам мен адамның арасындағы байланыстың үзіліп кетпеуіне соның беки түсуіне бір себеп болатын бір
айғантай болса да ол аға дұрыс айтып отыр
шынымен үлкен кішісі жоқ бұл жерде көңілде
соны алған адам қайсы нәрсені жақсы көреді
не нәрсені жақсы көреді соны таба білу көңілін соның не не ойлап нені сүйетінін білудің өзі сол адамды зерттеу дегенге алып барады
райм мырза сіз і өзіңіз і әнші ретінде өнер адамдарының арасында қандай сыйлық жасалады қандай сыйлық ыыы тартасыздар бір бірлеріңізге
енді белгіленген осындай бір сыйлық деген нәрсе жоқ
басым көпшілігі енді өнерде барлығы қолдары тие бермейді сондықтан жаңа жеңгем айтпақшы ақшалай қаржылай ортадан жинаймыз да сөйтіп береміз ммм
жалпы достарымызбен қай ортаға бармасақ та солай әдетке айналдырдық біз
ақшалай бересің яғни оның өзінің еркінде ертең не алғысы келеді
мүмкін басында бір проблемасы бар шығар сол арқылы сол ақша арқылы біздің көмек арқылы сол біздің сыйлығымыз болады деп ойлаймын да
ммм сонда ақша деген ыыы ақша деген де сыйлық бола алады да иә сонда
ақшалай келеді ғой мысалы өзің таңдап аларсың өзің көңілің қалап тұрған дүниеңді дейді
бірақ сол келген ақшаға ешқашан мен келесі күні барып маған райым берген ақшаға барып райымның атынан өзім таңдаған сыйлығым сатып алайыншы деген кез болмаған
и және де ешкім солай жасамайды деп
ақша ұсталып кетеді иә иә мынау сыйлық деген дұрыс қой
ол қазақ еш уақыт кәдесіз жөн жоралғысыз жүрмеген ғой басқа ұлтты білмеймін
қазақ ол қай жерге шақырса да қай жерге барса да ол қолында міндетті түрде ең болмағанда көрімдігі байғазысы
тіпті жағдай болмаса көрімдігі шашуым кейін деп кететін нағыз дархан жомарт халық біздің қазақ
бірақ мынау көңілден берілген сыймен сатулы сыйластықты мысалы подаркамен сатып алу сыйлықпен сатып алу көңілді қазір бізде белең алып бара жатыр өте
тіпті жастардың арасында да ананың жігіті жүз бір роза сыйлады маған үш ақ тал гүл сыйлады деп те ондай да бәсекелестік салыстыру өте көп
мен де сыйлық сыйлағанды жақсы көремін
алғаннан гөрі мен беріп тастап рахаттанып өмір сүргенді жақсы көремін де білмеймін
а өзім ешкімнен ештеңе күтпеймін
тіпті кейде сұрайды не берейін не қалайсың
сіз не берейін деп сұраған кезде адамнан сұраған ыңғайсыздау сияқты
менің ойымша тосын сый болған дұрыс сияқты
менің өмірімде осы неше жасқа келдім өмірімде бір ақ рет елең еткізген сыйлық алыппын оның өзі дос құрбым дейді ғой мысалы жиырма жылдан артық құрбым
енді ол бір екі мыңыншы жылдың басы болу керек
мен өзі туған күн деген дүниені жек көремін
айттым ғой енді әке шешем болмағаннан кейін бе андай туған күнімде елеусізмін де бауырым болмаған соң ба иә өте жек көремін
ол уақытта енді ғана шығыватқан керемет мынадай алтын украиндық дейді ғой агат тасымен ондай алтын деген жоқ әлі ешкімде
сондай алтынмен мынадай корзина гүл сыйлағанда мен рас бір әке шешем білмеймін енді алдыма келіп маған сол сыйлықты беріп тұрғандай
негізі қандай адам баласы болмасын өзінің бір мерекесі болады көңіліне жататын
өйткені ол дүниеге шыр етіп анасынан дүниеге келіп жаңағы өзінің туған күні
адам тосыннан сол күні көптеген сыйлықтар алады
мәселен і мен өзім ааа сыйлық жасағанды өте жақсы көретін адаммын
ыыы бір үлкен басшының көңілін таба алмай жүрсің
әйел кісі жоқ мәселен де әйел кісі жоқ сатып алу емес
ыыы әйел кісі ыыы киінген киіміне жаңағы орысша айтқанда гламурная дейді ғой жаңағы
сол тұрысына қарай сол кісінің деңгейіне қарай бұл кісіге мен қандай сыйлық жасасам екен деп абдырап саситын кезің де болады
жаңағы барып магазиндерді аралап ыыы ол бұл кісіге мына қазақи ыыы салт дәстүрге байланысты бір ыыы сыйлықтарды тартсам ба екен
иә домбыра сыйға тартсам ба екен иә ыыы зергерлік бұйымдар бәлкім ұнап қала ма деген енді кейде ұнамай жатса өзің енді ыңғайсызданып қаласың
бір күні бір ыыы үлкен әйел кісіге заңгер кісі болды қасында фемиданың ыыы жанында сағаты бар алып барып едім мынау бізде қазақта сағат беруге болмайды ғой деп қалды
сонда мен айтқаным ы бұл сағат тоқтаса да сіз өміріңіз оза берсін бұл жерде сағат маңызды емес
бірақ уақытты ешкім артқа қайтарып ала алмайды
иә сондықтан сізде уақытпен өмір сүргеніңіз дұрыс
әрбір саналған уақытыңыз осы уақытпен бірге өтсе қалған өміріңіз осы заң жүзінде
басқа халықтардан келген нәрсе сағат сыйламау сыйлау деген
ауылда күйеу жігітке баяғыда сағат тағывататын

болат болат мырза сонда сағат та кез келген затты беруге болады иә сыйлықты болады болады ммм
өзінің жаңағы бір несі болады ғой әр ұлттың өзінің бір жаңағы ырымдары тиымдары
біздің халықта жоқ нәрсе сағат сыйламау керек деген нәрсе бізде қазақ халқында сонда қандай сыйлық сыйлауға болмайды деген ырымдар бар ма жалпы бар бар қандай
ағайынның арасында ит алмасуға болмайды
өйткені ағайындар ит тәрізді жаңағы ырылдасып араздасып қалады дейді

ол енді белбеу бас киім деген бір адам тәнінде үнемі жүретін нәрсе иә бұл мына адамның белі деген белгілі ғой өзі
бел деген кәдімгі атаның белінде жүрдік деген сияқты сол жағы бар
ал бас деген бұл енді бақ көшеді деп айтады енді қазақта бас киім сыйласа
жаңағы айтып отыр сағатты негізі ол басқа жақтың үрдісі болуы мүмкін
мысалға мына сағат төрт жыл болды маған ыыы сыйлыққа берген сағат
ммм менде бұл сағат емес төрт бес сағат бар менде мысалы сыйлыққа берген сағаттар
онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын сол кезде мысалға осы сағат берген ііі кісілермен мысалға біздің і ара қатынасымыз бұрынғыдан да жақсы мысалға
көрген кезде ыыы сыйлық бергеннен кейін ііі бір сол есіңде тұрады да анадай араларыңызды сыйластық күшейеді деген ғой шынында да ммм
ол кісі де қуанады менің сағатымды әлі тағып жүр екен ғой мыңнан артық сувенир шығарды
сувенирді кәдесый деп бірінші болып ат ат беріп біз осы нарыққа шығарған болатынбыз
ол кәдесый дегенде біз ол тек қана ыыы шетелдің сувенирлері емес қазақы ұлттық нақышта
ммм сондай қазақ халқының дәстүрі мәдениеті тарихы этнографиясы көрінетін тамаша сый сияпаттарды
халқымыздың сол орамал тон болмайды жол болады қуыс үйден құр шықпа деген дәстүрін ііі жаңғырту мақсатында
ы сондай бір сый алушы мен сый берушінің арасындағы бір үлкен қатынас ара қатынасты тамаша бір деңгейге жеткізетін бір үлкен бір сыйластық
бахаргүл апай сіз і ұлттық нақыштағы кәде сыйларды әзірлеймін дейсіз ғой ііі
сол ы кәде сыйлар сұраныс жоғары деп айта аламыз ба
әрине ыыы сондай халықтың ықыласына бөленіп келе жатқанымыз мен өзім куәмін
егер осы халықтың ықыласы болмаған болса біз өмір сүрмейтін едік
әзірге дейін мыңнан артық кәдесый бұйымдарын шығардық
соның барлығы халықтың сұранысы бойынша ыыы
әрине осы кәдесыйлар арқылы шетелден келген қонақтарымызға жасаватқан нәрселеріңіз бар ғой жаңағы иә ұлттық нақыш
менің байқағаным көбінесе өзім еліміздің азаматтарынан гөрі шетелдіктер көп алады иә иә
шетелден келген азаматтар ыыы қазақстаннан естелік ретінде иии бір тамаша сыйлықтар іздейді
сол кезде осы кішігірім бола тұрса да ол елдігімізді ұлттығымызды көрсетеді
сыйлық берудің өзінің бір философиясы бар ғой бізде негізі
бірақ қазір соны соған көп мән бермейміз
бізге мысалы бірінші класта екінші класта сабақ берген бір ағайымыз болды мырзабай деген
сол кісі сол ағамыз марқұм бір жақсы нәрсе айтып еді өмір бақи есімде қалды
біз жаңағы ата аналарымызға сегінші мартта жаңағы бір сыйлық жасамақшы болып бір балалардың қолынан жаңағы сатып алынған нәрселерді көрді де
сосын дүкеннен сатып алған нәрсені сіз сендерге сыйлауға болмайды деді ол кісі
неге десеңдер сендер өз еңбектеріңмен ақша тауып жоқсыңдар
сол себептен ол кезде әлі кесте орамалға кесте салу деген әлі ұмытылмаған кез
қыздар мысалы кестелеп орамал берсін
ұл жаңағы өзі ағаштан басқа не жасап жаңағы түрлі сувенир жасап өздеріңнің қолдарымен жасаған нәрсені тапсырыңдар
сендер қашан өздеріңнің еңбектеріңмен ақша табасыңдар сол кезде барып сатып алған нәрсені сыйлауға болады сендерге деп түсіндірді
міне осы сияқты ыыы сыйлаушының да сыйлана сыйлық беретін адамның да ерекшелігіне байланысты болу керек деп ойлаймын мен сыйлық
түсінікті соны аңғартып тұру керек
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
сыйлық алу мен сыйлық беру мәдениеті қандай болуы тиіс анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз сыйлық сыйлау тақырыбын талқылап жатырмыз
ііі әңгімені әрмен ііі өрбітпес бұрын экранға назар аударайықшы
сыйға сый сыраға бал
кімнен алғысы келеді кім не сыйлағысы келеді
бүгінгі күннің көрінісін әлеуметтік желілер арқылы байқауға болады
статистикалық мәліметтерге сүйенсек нәзік жандыларға сыйланатын сыйлықтар шеруі мынадай
әрине бірінші кезекте әсем гүлдер тұр
сондай ақ иіссу тәттілер мен жұмсақ қонжықтар сұлулық пен спа салондарға сертификат сәнді әшекей бұйымдар тіпті ыдыстар мен ас үй жабдықтары
сондай ақ түрлі концерттермен мерекелік шараларға билет сыйға тартылады
алайда кейбір әйелдердің қымбат ішіктер мен жауһар тасты әшекей бұйым автокөлік тіпті пәтер сыйға алатын кездері де аз емес
ал ерлерге сыйланатын сыйлықтар топтамасын жуыну қырыну кұралдары бастап тұр
әдетте одан бөлек иіссу галстук көйлек жағасы мен жеңіне тағылатын ілгек әмиян сағат мойын орағыш қол орамал секілді сыйлықтар көптеп сыйға тартылады екен
ал сыйлықтар дүкенінің сатушысы сатып алушыларға ерекше сыйлықтарды ұсынуға тырысады
яғни ол өзгелерде жоқ креативті сыйлықтар болуы мүмкін
әсіресе басшыларға сыйлық таңдағанда қызметкерлер ұжымның атынан үлкен көрнекі сыйлықты бергенді қалайды
руководителей труднее всего удивить
басшыларды таңғалдыру қиынға соғады
сол себепті сыйлық ұсыну да талғам мен түйсікті талап етеді
ол яғни басшылардың немен айналысатынына қызығушылығы қандай соған байланысты
арнайы сыйлықтар сыйлаған дұрыс
ол қымбат әрі ерекше көрінуі тиіс
психолог маманның айтуынша сыйлық беруші адам қаншалықты қымбат болса сыйлығы да соншалықты көңіл қуантатын болады дейді
ал кейде керемет қымбат сыйлықтың өзі құнсыз болады
сыйлық ыыы беруші де сыйлық алушы да риза болу үшін олардың араларында қарым қатынас және көңіл күй дұрыс болу керек бір біріне деген көзқарас дұрыс болу керек
сонда ең қарапайым сыйлық құнды болып көрінеді иә ііі
сыйлықтың құны болмайды деп айтады
расында да сыйлықтың құны болмайды
сыйлықтың құны көңілде адамның бір біріне деген көңілінде
ең қарапайым сыйлықтың өзін сыйлай білу керек
сондай ақ оны қабылдай білу де өнер
аяулым айдаболова өміргүл жендетхан қайрат салықов пендеміз ғой ток шоуы
сыйлық беру де өнер ыыы сыйлық алу да өнер
біз ііі сыйлық ала аламыз ба
тұра тұрыңыздаршы психологиялық тұрғыдан айта айта кетейінші мына жайды қалдырып кетпеуіміз керек
қазіргі таңда ы сыйлық алу мен сыйлық берудің де өзінің психологиясы бар этикасы бар
қаншама ыыы жасөспірімдер ыыы бойжеткендер ата аналар әжелер сыйлық алудың этикасын да білмей жатады иә
ыыы мен қазір мысалы бір ыыы менде жұп бар ыыы отбасы бар иә
ы ер адам айтады мен не алып келсем де ол әрқашан да қабағы түйулі
і мысалы жүз бір роза алып келдім дейді сосын тағы бір тағы бір нәрсе кухня сыйладым дейді
ммм дейді де кетіп қоя береді дейді де әйелі
осы жақтан басталып ыыы отбасыда кикілжің пайда болады
сыйлық алудың да өзінің мәдениеті бар
мысалы оны шын жаңа психолог ханым айтып кетті өте өте дұрыс орынды айтылған
адамның өзінің қаншалықты оған жақын болғанына байланысты
сосын ы бұл екінші сыйлық алудың өзінің өнері бар
оған егер адам сыйлық алуды білмесе оған үйрену керек
кәдімгі этаптары бар өзінің
сосын ыыы мен мынандайға нәрсеге қарсымын
жаңа айтылды ыыы анау беріп жатты иә роза беріліп жатты соны ы әлеуметтік желілерге алып келіп ы бірі бірімен жарысып көрсете бастайды иә
программаларда көрсетеді маған маған анандай сыйлады машина сыйлады жолдасым
ондай әйелдер ыыы басқа ы осындай сыйлықты алған әйелдерге қарап менде мысалы бар сондай бір ы таныс әйелім олмен үш сессия болды өтіп жатырмын
ммм үш күн бойы тамақ жемей қойған
өйткені инстаграм деген нәрсе бар емес пе қазір
бір тоже бір қоғамның бір қауіпті дерті болып бара жатыр кәдімгі дәрі сияқты
сол жерде әлеуметтік желіде жаңа жүз бір розамен кәдімгі машинаны көрген сыйлағанын жігіті ал өзі тамақ ішпей қойған өйткені жігіті осы уақытқа дейін бір де гүл сыйламаған ондай әйелге
көрдіңіз бе сондықтан да сыйлық қаншама жасайсыздар оны тіпті көрсетіп те керек емес
тағы бір жұп бар иә жария етпеу керек
тағы бір жұп бар жаңағы сағат сыйлады деп ал сағат сыйладың ондай болмайды деген сияқты
еш нәрсеге ыыы психолог болсын болмасын жай ғана адамзат азаматтың өзінің позициясы болу керек
қандай да ыыы сыйлық болса да ол жан дүниемен ішкі дүниеден болу керек
мысалы жаңа сіз айтып жатырсыз иә ол біреуге ол ол сол адамның психологиясы сол адамның әлсіздігі
мысалы бір адам сыйлығын жариялаватса мен қуанамын ой қандай бақытты тамаша
ондай адамдар өте көп қазір
маған бар ғой өмірімде жусан беріп көрген ер адам болмапты мені қуантып бірақ мен елдің алып отырған букетіне қуанып отырамын
қандай бақытты сыйлық беріп жатқан кезде соған қуану керек ол біріншіден адам тәрбие
тойдың үстінде қандай ыыы сыйлықтар беруде осындай бір жарыс
бір бірімен деген бәсекелестік бар ма
ол әрине бар енді жаңа жалпы айтыватырық қой жаңағы сіздің айтыватқаныңызбен
кедей мен кедей құда болса ортасында дорба жүреді
бай мен бай құда болса ортасында жорға жүреді дейді
жалпы енді бұл жерде екі тұрғыдан қарауға болады да ыыы
қарапайым семьяның тойы бір бөлек
жаңағы енді шынымен ыыы жағдайы жақсы кісілердің арасында бәсекелестік бар енді ол шынын айту керек бар
мен өзім бір тойда көрдім
жаңағы ыыы жігіттің ыыы жанұясы енді жағдайы жақсы енді қыз жақ одан күшті болып тұр да көрініп тұр енді шынын айтқан кезде
былай сырт көзге көрінеді ғой бір қарағанда
қазір айтып болайын
жігіт жақ ыыы автокөлік сыйлады екі жасқа деп автокөлік сыйлады
ана жерде енді адамдардың бәрі енді таңғалып күшті енді жаңа жігіт жақ ол ата анасы соған риза болып неғып тұр
ал қыз жақта ондай енді үйленіп жатқан жігіттің ыыы достары менің танысым болды енді білемін де жағдайы қалай не екенін
қыз жақта ондай болған жоқ ойда
ана жігіт жақ машина сыйлағаннан кейін қыз жақ алды да пәтердің кілтін берді
уже бәскелестік болып тұр ана жерде
мынау бәсеке ұлы мен қызына беріп тұрған мына сыйлыққа былайша алып айтқанда жалпымыз қуансақ болады
әрине ұлы мен келініне беріп тұр
бәсеке болса сол кілт те автокөлікте дәл сол кезде дайын болмайды
мысалы мен өзімді мысалы мен өзімді айтайын мен үйленген жоқпын да
алла қаласа ертең үйленетін болсам мысалы ыыы қыз жақ дейік
қыз жақтың жағдайы өте мықты болса екі жақтың құдасы бір бірімен негізі шынымды айтқан кезде екі жақ құда ертең бір бірін көрген кезде жалпы менің әкеммен құда жақ екі жақ бір бірін жақсы сезінгенді қалаймын да
мысалы ыыы жағдай жағынан мысалы мәселе жағынан ана ыыы бір қатты бай біреулер болса
мысалы бар ғой міне бізді көп халық көреремендер көріп отыр иә біз мынаны насихаттауымыз керек
айттым ғой жаңағы сыйлықпен басқамен біздің кұрметімізді сыйластық құда жекжаттығымызды айырбастамайықшы
мысалы ондай жағдайлар көп
қазір жастардың арасында да өте көп
ананікіне құдалыққа мынаны апардым мынаған менің сұрағанымды бере алмады
соны сенің шешең баяғыда сені алуға барғанда соны беріп еді сенің әкең соны бере алмап еді
біз ондайды насихаттамауымыз керек
ол құда жекжаттың арасында да айтады ғой шын жүректен шын көңілден ғана беруді насихаттайықшы сыйлықпен балалардың бағасын басқа сыйластықты біз бағаламайық
дұрыс бар ма бер жоқ па ренжіс болмасын
баланың бақытын мына екі адамның сыйластығын достың сыйластығын біз ешқандай сыйға әкеліп тіремейікші
беремін бе мен мен көңілден беремін
мен орамал берсем де мен шын көңілден беремін
ал ол қалай қабылдауы ол адамның тәрбиесінде ол адамның көрегендігінде
мен мысалы мен де жалғызбасты анамын да мен де жалғызбасты анамын мен де қыздарымды ұзаттым
мысалы құдалығым екі жағымда екі қызым да адамның ішкі пікірі бәрі бірдей емес
ол жаңағы шеннен шыққандық дұрыс қой ол машина бере ме ол тон бере ме ол онымен бесеу болады ма он болады ма
мысалы мына жүрегінде баласын бақытты етсе
мысалы бір сабақ ине жіп берсе сол соған балам бақытты болсын дейді
ал қазір ондай тойымдық жоқ иә мынау еліктеушілік көп
екінші мынау байлық жеңіп бара жатыр дұрыс айтасыз
менің бір і жақындарым үйленді иә той болайын деватыр иә бүгін той болып құдалар бәрі келді
ақырында бір ауыз сөзден жаңағы тойдың шырқы бұзылып быт шыт болып кетті
той болған жоқ неге ол арадағы жаңағы кірбің сөз иә бәсекелестік баланың бақытын аяғына таптағандық
сонда екі жақтың ата анасы не ұтты иә не ұтты мысалы
сол бір алтын үшін мысалы тойда арғы жағында баланың жаңағы өмірін құртты
екінші ол бала енді тұрмысқа шыға алады ма ана бала енді адам ала алады ма
мынау анау күні тойда мына дау болып еді мынау тағы да сөйтіватыр дегізгеннен бала бетіне
сонда баланың өмірлік жүрегіне дақ қалды
сіз өзіңіз кезінде ыыы балаларды үйлендірген кезде қандай ыыы сыйлық мен өзім сондай бай болмадым бірақ атам бай болды менің келген жерім
балаларымды үйлендірдім өзім шамама қаратай барамын
мысалы енді оңтүстіктен бір келін алдым ол пұлын сұрады
бірақ мен оның пұлын қалың мал да иә мен өзім білемін дедім
бала менде бала алып келді
мен өзім жағдайыма қарай беремін
өзім қалім қалай келеді мен солай бардым
түсіндіріп айттым
бір ііі құда бар екен бірақ маған шәлкестеу қылды сосын айттым атаң ұл анаң қыз болмап па еді
қыздан алған жыннан алған деген
бірақ біз екі баланың бақытын тілейік
менің әкелгенім осы ырза болсаң да осы ырза болмасаң да осы дедік
содан кейін жаңағы ата анасы біз ырзамыз деді ырза болсаң осыменен балалар бақытты болсын дедім
содан қазір үш қыз бар тамаша үй болып отыр
енді өзім білемін оған жететіндей көңілі толса да толмаса да өзім жүрегімдегіні бердім
айтқан керек жоқ ол керек жоқ сондықтан баланы бағалау керек
нәрсеге андай мұндайға айырбастамау керек
бұрындары осы бұрындары айтып өтсеңіз ы қандай сыйлықтар ы сәнде болды ой бұрын
біздің тұсымызды қой қарағым жастардың арасында бізге ешқандай не берген жоқ қой ол уақытта
ол ертеде біз енді қазір елу төрт жыл болды екеуміздің қосылғанымызға
ондай сыйлық берілген жоқ мысалы
сыйлық болмаса да біз өзіміз ііі өмір сүріп бала шағамызды
сіз елу төрт жыл бірге тұрдық дейсіз сонда бір біріңізге қандай сыйлықтар сыйладыңыз шал ма шал подарка бермейді балалар әкеліп береді ғой шал подарка дегенді ол гүл десең тіпті жынды болады
өзі подарка болған ғой өзі подарка болды
енді бір жолдастарымыз бір неде анау не әкепті әлгі жаңағы әлгі мягкий ит пе жолбарыс па бірдеңе әкеліпті
ы сол жылы сондай бір жылы болды ма білмеймін
әй деп сөйдеді не

сосын мен айттым әй оның көңілін сен не қылма
ол анау әлгі біреуге айтады ғой ой бір қасқыр екенсің дейді ғой мысалы біріне бірі
қасқыр мен иттің айырмашылығы қандай
ананың өжеттігін айтады ғой мысалы
сол иә сен қасқыр екенсің десе қуанады ит екенсің десең ренжиді ғой
сондықтан ол жаңағы адамның жүрегіндегі өзінің бір ілтипаты ғой кімдікі болса да
не берсе де қарсы алу керек
мен мұнда алпыстың ішіне келген адаммын
үйдегі жолдасымыз бар еді ғой мына құртты ала баршы
алпысыншы жылы жетпісінші жылдар деген жағдай төмен
сонда болмағанда бауырсақ апарып берші

сол үшін біреуге берсең аласың ексең орасың
оны кімге бересің екінің біріне барып сый бере бермейсіз
қазір өзіңіз бір жерге баратын болсаңыз жақсы көретін бір өте бір ағайын адамың болса құр қол бара алмайсыз
сол үшін ол бір адамгершілігіңіз көңіліңіз берекең
біздің тұсымызда бір тетрадь бір қалам өте қиын нәрсе болатын
біз махаббатыңды күнделігіңді тіршілігіңді жазып жүр деп бір қалам бір тетрадь сыйлап көрдім мен тұңғыш рет
әне сонда маған екі айдан кейін бір жаңағы айтқан кестелеген немене әрең келді

ооо бұл екеуміздің арамызда үлкен бір махаббат
осы қыз маған жүрегін берген екен ғой дедім

аға мен сізге тағы бір қосымша бүгінгі таңда болып жатқан оқиғаға байланысты бір кішкене айтып өтейін өзім ой пікірім
мен өзім мынау мұрағатшы болғандықтан біз мынау құжат кітаптармен өте көп жұмыс жасаймыз
біз жаңа актуалды мынау басты проблемалы бір ыыы тақырыпты қозғап жатырмыз ғой сыйлық туралы
қазіргі жастардың арасында кітап сыйға тарту деген мүлдем жоқ
кітап деген қалып қойды
жоқ енді бір ыыы жаңағы ыыы иә қазақшылық ауылдың ыыы несімен тәрбиесімен өскендер арасында бар шығар мен қазіргі көріп жүрген көп жастардың барлығы әлеуметтік желіде отырады
жаңағы кітап оқуды білмейді
иә енді мен көптің атына топырақ шашқаным емес
ы енді арасында бар жаңағы жылтыраққа құмар жаңа мөлдір ханым дұрыс айтады
бірақ ең мықты сыйлық бұл асыл қазына мен кітап деп ойлаймын
сондықтан мүмкіндік болса жаңағы басшымыз болады досымыз болады құрдасымыз болады ыыы үйдегі ұлдарыңа қызымызға ы қандай сыйлық жасасақ та
саған ыыы қызық қарайды ғой сонда
сыйлық алған адамның өзінде мәдениет болмай тұр да ол анау анаған қанағат тұтынбайды

бір жігіт үйленді оған енді өзінің достары ыыы сыйлық алып баруы керек
ерекшеленіп мысалға сіз оған тек кітап алып барсаңыз ал достарыңыз он бес мың теңгеден қосыватады
қазір енді көбі көп жерде мысалға ыыы сол той болған мейрамхананың ыыы қаражатын жабу үшін негізі көп достары сол он мың теңгеден он бес мың теңгеден барлығы жинап конверт конвертке салып береді
иә мысалға ал сөйтіп беріп беріп жатыр а бір досы келді де мен жоқ мен өзім бөлек қітап сыйлаймын деді де олда мүмкін ы араларында бір несі болып қалуы мүмкін
кітап көп жүреді деп ойлаймын мен өз басым осы күнге дейін үш кітап сыйға алып көрдім
і оны мысалға егер өйтіп сыйлағыңыз келсе ол тойдың кезінде емес басқа кезде бір басқа мерекеде жеке өзіңіз келіп кітап сыйлауға болады
қандай сыйлық тарту керек және қайсысы болмайды
бағдарламаның келесі бөлімінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз сыйлық сыйлау тақырыбын талқылап жатырмыз
қазір сөзіңізді бөлейін біз басқа мемлекеттен ерекшелігіміз
біз басқа мемлекеттен ерекшелігіміз біз тоймен ерекшеміз
біз тойда сыйлық береміз біз басқа кезде мысалға туған күн болуы мүмкін басқа болуы ол жерде беріледі
бірақ ең үлкен сыйлық бізде тойда
жалпы әннің өзі сыйлық бола алады ма
ііі ән де сыйлық бола алады ән күй бәрі болады сыйлыққа
жаңа ағамыз айтып кетті ғой сыйлықтың үлкен кішісі болмайды
ііі гүл болсын ол ыыы машина болсын ол пәтер болсын ыыы үлкен кішісі болмайды көбіне мысалға ол ыыы әннің өзі сыйлық болуы мүмкін мысалға ән ол екі жүз адамды қатар қуантады
мысалы мені менде ән айтып жүрмін ғой енді аздап
мені де мысалы ақшасын төлеп сол тойға менің атымнан ән айтып беріңізші
шақырдым ән айтып келіп сол әнімен подарка жасады
студент кезімде алпыс алтыншы жыл еді
сол кезде мен москвада оқыдым
жаңадан мына шариковая ручка деген жаңадан шығыватқан
сондай екі ручка сатып алдым да ағама әкеп бердім
ешкімде жоқ еді ондай ручка
сол екі ручкаға қуанғанын көрсеңіз
мен де соны осындай қылып апардым ғой мынандай ручка деп соны есімнен кетпейді
қазір ондайлар көп қой а ол кезде жоқ болатын
сыйлық деген мына қолдың ыыы қолыңа ұстайтын бір зат болу керек қой сонда
біз басқа мемлекетке барсақ мысалға енді мен өзімді алатын болсам мен де ііі мысалға басқа мемлекеттерде болып жүрмін
а елге қайтатын кезде бірінші сыйлық есіңе түседі
ойлайсың достарыма не алсам екен
ііі базарлық жаңа ағамыз айтып кетті базарлық деген бар
базарлық ммм мысалы көрген кезде ііі үйіңе алып келесің де мысалға
ол кезде де өзіңнің есіңе түскенін алып отырасың
мысалға ы ана досыма мынаны алсам ііі мысалға осындайдан бір он данасын ала салайыншы
осы қатардағыларға беремін деп мысалға
шын көңілмен берген дұрыс деп ойлаймын
өйткені жақында ғана менің анамның туылған күні болды да
ыыы сол уақытта мен ііі осы астанада оқимын ал анам басқа қалада
ыыы жай ғана бір видео түсіріп туысқандарымның осы ыыы группаластарымның барлығын видеоға түсірдім де құттықтау сөз сөйтіп анама жібердім туылған күні күні
сол кезде анам ыыы шынымен қатты қуанды
ы сол бір жай ғана видеоға ыыы жай ғана бір видеоға жылап звондаймын ғой енді туған күніңіз құтты болсын қалай енді видео видеоны көрдіңіз ғой қандай ұнады ма деп звондаватсам
анам жылаватыр да сол жерде балам рахмет бір ы ең мен ең бақытты анамын
бұндай жоқ шынымен осындай бір жай ғана не берсең де ең бастысы шын көңілмен
сонда ол ыыы міндетті түрде зат та болмауы керек деп тұрсыз ғой сонда иә
жалпы сыйлық берген кезде адам таңдаймыз ба
иә ондай бар иә иә таңдаймыз таңдаймыз
жақын досыңа бересің анаңа туысқандарыңа сыйлықтың ең мақсаты мына берген адамды қуанта білу керек қой ммм
ол мысалы иә мәселе соған қуаныш сыйлау мына жаңағы інімнің айтып отырғаны қандай керемет мысалы ойлап тапқан
ол үшін жаңағы анасын қайтіп қуантсам қуантамын деген мақсат болған
ал сол бағдарламада мысалы жүргізетін кезде мен қай уақытта қай ы күні шығатынын нақты білемін
сол кезде мен бір қызға айтамын
мысалға мен осы бағдарламада арнайы сен үшін очкиімді үш рет былай көтеремін деймін
ол да сыйлық қой мысалға
мен осылай осылай жүз сериалы телесериалға түсейін деп жатырмын деймін сол жақта мынандай бір қылығым болады деймін
мен сол қылықты саған арнаймын деймін сол қылықты үнемі жасап жүремін сериалда мысалы сол сияқты ол білмеймін ерекше ол қуанады
сыйлық берушінің фантазиясына қарай ғой
мысалы үшін бұрынғы әжелеріміз менің енемнің беріп кеткен еді жүзігі еді өңір жегі деп кейін қызына да қалдырып жатады
сондықтан ы бұл атадан балаға жалғасып келе жатқан дәстүр
кейінгі ұрпақтар соны ы әзіргі біздің ііі салт дәстүрді насихаттап жүрміз ғой салтымызды мәдениетімізді дәстүрімізді
соның ішінде осы кәдесый деген сый сый сияпат беру бір дәстүр
сол арқылы біз кейінгі ұрпақтарды осы патриоттық сезімін оятуға деген сөз
сондықтан осындай дәстүрге байланысты дүниені жаңғыртсақ көбейтсек деп ойлаймын
бұл енді дәстүрлі сыйлықтарымыз ғой қазіргі уақыттағы ондай сыйлықты қабылдай алады ма
айтып отырмын ғой беретін адамына байланысты ғой соны түсінетін
мысалы үшін мына кісінің шығарыватқан нәрсесін иә шынымен мысалы үшін кәрі жіліктен жасалған бір не бар қызық та
и одан кейін бүркіттің жаңағы киетін несімен ол бір сыйлық бар сен оны барып қарапайым біреуге барып міне мынау сізге деп бере салмайсың оны
оны соның қадіріне жететін адамына ол ертең сол ана сыйлықты көрген сайын сен е мынау сәкең сыйлап еді
құдасына не берген ғой қошқар берген ғой қошқар сыйлыққа
сөйтсе ана қошқар құдасын ана жіптен байлап босатқан ғой құдасын сүзген ана қошқар ше
ана құдасына ренжіпті ана кісі
сен не бересің маған сыйлық сенің сыйлығыңа разы емеспін мен
е құда енді мен саған қошқар сыйлап тұрмын десе
жоқ сен маған мен саған ренжимін сен маған сүзетін қошқар бердің деген ғой

мен айтамын да енді мен мына жолдасым сырттан келіп ренжімей ешқашан маған сыйлық ұсынып көрген жоқ
күліп ой шайың дайын болды ма деп менімен шынтақтасып отырып бір шәугім шай ішсе күліп отырып соның өзі маған жетеді сыйлық ретінде бір бұл бір ы
екінші балаларым сырттан келгенде балалардан балаларым сырттан келеді ғой күліп ойнап аман есен келіп ой ана деп ештеңе тарту не етпей ақ қойсын иә
жаман атын естірпей бірге келсе ол да маған сыйлық былай айтайын
заттық ы заттық байлықпен ойлана бермеңіздер біз бір сәт рухани дүниеменен өмір сүрейікші
рухани жақтан жан дүниемізді алмастырып көрейік
рухани жақтан жан дүниемізді алмастырып көрейік
тек қана сыйлыққа бағынып қалмайық
мөлдір ханым егер айталық ыыы бір сыйлық келді сізге ол ұнамай қалса не істейсіз
маған ұнайды кез келген ұнайды маған ұнайды болды бір ақ сөз бір ақ жауап ұнайды
яғни кез келген сыйлық ала білу керек мөлдір
қандай сыйлық сыйлау керекпіз
не берсе де жүрегіменен қабылдаса не берсе де берген адам да қабылдаса
ол артық жаңа байлық баққұмарлық жаңа бәсекеліктің бес тиынға да керегі жоқ
адам баласы біз басымыз жұмыр пендеміз
бүгін байлықта отырмыз ертеңгі күні қандай болатынымызды бір алла біледі сыйлыққа құмартпаңдар
ішікке құмартпа машинаға құмартпа жолдасыңның мазасын алма
гүл берсін сыпырғыш берсін әлгі әлгі немене еді есікке салатын құлып берсін осының бәрін құп алып отырыңдар
мөлдір ханым сіз түйіндеп жіберсеңіз
сіз кез келген сыйлыққа риза болатын адам ретінде қабылдаушы ретінде айтыңызшы
қабылдаушы қалай қабылдау керек сыйлықты
қандай сыйлық болмасын ол ән бола ма ол күй бола ма ол өлең шумақтары болады ма кішкентай ғана ыыы иә сувенир болады ма
қандай да болса қуанып қуанғаныңды білдіртіп көзің жайнап қабыл алсаң сол сыйлық деп есептеймін
сыйлықты әркім әрқалай таңдайды бірі естелік үшін енді бірі қажеттілігіне қарай тартады қалауымыз да әртүрлі
қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар